من مزايا الشهرة أنك كتوصل لبلايص و كتعيش و تجارب لما كنتي ش كتفكر فيها من قبل. الشهرة كتحل ليك بيبان جداد و فرص كثيرة، وكتخليك تلاقى مع ناس من مختلف المجالات والثقافات، وكتحسك بالفرق بين حياتك وحياة الناس العاديين. الشهرة كتخليك تدخل لبلايص لكانت فقبل حكرا على واحد الناس معينة، ولكن العيوب ديالها هي كتخليك تفقد الحياة الشخصية ديالك